Sumkamda daftarlarim kitoblarim ruchka va qalamlar bo'lishi mumkin ehtimol <hesitation> sport kiyimlari balki musiqa asboblari olib ketarman telefon va kerakli hujjatlar ham yonimda bo'ladi.